من الأوقات إللي كانت محظوظة كثير فيها في حياتي يوم سافرت السعودية، السعودية بلد جميل جدا جدا، وفيها أنشطة كثيرة، بلد كثير راقي وأهله طيبين، مرة حبيت هذي الدولة وحبيت الشعب كثير شعب حلو وعنده كرم وعنده حسن ظيافة للآخر.